Karà ataoko baka zen̈y za tsy mpiboaka isan̈'andra. Fa za zen̈y koa fa miboaka, mety in-telo iô zen̈y za mivezivezy anatiny herin'andra araiky. Aviô laniko aminjay zen̈y iô iô amin'ny telo-polo minitry, lera araiky mety avy ziska lera aroe iô zen̈y.